Á ngëleemp bakáaţ ngëko ñaţ mak. Wund puri rank pëká <hesitation> imateriyel ileempi ací pënţënk und wund bakáaţ bañaan alabaţa mak. <hesitation> ka <hesitation> uncáam wí mënká wuŋ mënpurir pëleempëna wul këru julaţáan ací pëţënk bakáaţ dí uwínjí. Á ţí pësiyën kaloŋ wíba leempar wí bañaan abá wín wul abá lilan á dí uwínjí de njí neţe wín wul de. Buka bí leemp dí karum á bañaan kabí lilan ma ndank uko <noise> neţa lilan. Manjá kul wund neţa lilandër wul nek de. <hesitation> Dí uwínjí wund ŋal kuraŋ, kuraŋ dí wul ŋal duŋ awú pënţul awund ŋal bëgá. Kuran cúun dëcak á bëgá tëbanţañ, yank daŋ pësiyën wund ŋal bëgá ná opital. Opital nda cíbá unú wí máakan dun wí ací opital. Á bëgá cíţ bá mëndik ká <hesitation> dëko dëmënţ. Uwáajanţën wul ací bëgá? Mënkáaţ bá bëgá mëndi purirëţ pëká ngaŋ bëliyëŋ ţí ucáak. Fok këká bëgá, këká opital, këká kuran dí uwínjí.